Ko hewta mi sooda moota naftiraanga, sey to mi laarii, mi tabbitinii injin ɗum meeɗaa omteeki, giyaboks boks ɗum meeɗaa meemeeki, nden boo mi tabbitina eesi ɗum e ɗum huwa no haandi, nden boo mi tabbitina moota ɗum naa moota nguyka wonta ɗon ɗum. Mi ƴenta nga, mi nana njamu maa nga, mi tabitina e nga yamɗi, ko hewta mi yoɓa.